लाइट स्विच बटन एक छोटा यंत्र होंदु, जु बिजली का करंट के रोकण और चलाण म मदद करदु। जब हम स्विच ऊपर करदां, ते करंट बल्ब तक पहुँच जांदु और लाइट जल्दी। जब हम स्विच नीस करदां, ते करंट रुक जांदु और बल्ब बुझ जांदु। ये स्विच बटन सी काम के चालू-बंद (ऑन-ऑफ) करणू सरल तरीका छ।